﻿Wemmo minu yishii shomboi sha ya merjee, niya shimma yishin paroi shaii ƙa temmo shai ya merje minu, parro shimma iƙƙo ta ƙapa ni ma ta ƙuma ni peleu ƙan shaƙƙa, to teshire shimma yishin shuran ƙa tei ma yenoƙo ƙam piɗi shinƙa ta pecchanii, ba wani ƙema kunƙo ye ƙa ta pagƙanag ta lignanim pa, ƙam piɗi shinƙa ta pecchani ƙe ma pecchuƙo ƙe sha to ƙen nnog ta yiru paroi nnog? nnog ƙe ƙabi sha chaƙƙa man ndag ɗunƙo yu sherii shi fucchi pang kisshimmoi ƙe ta ƙumu elei la anyemni ta ƙopani ƙpeƙem-ƙpeƙem ƙisshimmo ƙema ƙunƙo elei ƙen warii ƙen wa shaɗii, ƙen yoo ninyai ƙe sha annog, ta ƙaƙƙo shombonii ma ƙakƙo sha shaƙƙa ƙe sha ɗima yaƙhaii ɗunƙo sheriƙo peneg a ko ƙe ma ƙan te ti fʊɗduƙom ƙa ta iya yiru niyam ƙima ii shaɗɗu shombo laminshireta wayem ƙema yeƙo mandi niyyem a ta lignanim she ƙe yeƙo laminshirei shi nom ii ii shomboi ƙam ta waya ƙoi shomboi ma ƙaam ta wayaƙom ƙa ta iya yoo shaƙem mandii ndang meɗon sha ko ninya sha ƙan waya ti pɨdinim ƙe ta iya yowa ni peneg a ƙisshimom she mu ƙan waya ti pɨɗinii kanan ƙen ii ƙan shomboƙo ƙan shomboni ti piɗi ƙo imma ƙan soboni ti piɗiƙom ma yeƙeƙo ƙe ta wanii ta pittu nog shomboi a shombonim ti biɗi ɓallaem ba kanan ƙe ta shuraani ƙe sha ɗima nnogya ƙa penom ɗima nog shi yenoƙommo ya. ﻿Ta ƙaƙƙo shomboni ma ƙaƙƙeƙo shonboni ƙe sha to mu yiru paroi man yu paroi ƙan shəƙƙa, waya wala peneg hadi shii ɓuree, manni ndang yun shaɓa ƙa te, manni ndang ƙeron pamun ƙa te, manni ndang yun jirii tai, manni wayema ta jiru-jirji watttu pilƙon ƙa te ƙe mata yun shuraan ƙa te peno wa pillu shin foo, ƙe ta warii ii tamƙenƙen ƙen wa pillu we shi muɗoƙshi yiƙon foroo ƙa tem, ƙema pilla chiɗammi menom jiraa-jirshi, ma ƙushira shi ta tangƙenɗuron pidi nog shinu ƙaam mandi we ti shiƙƙii ƙamma a ta penanim Bature ƙan chiƙashu ma ƙushira shii wemmishe sheƙƙo ta waru piɗi shii rimbinan wecche masshi sha pemo a ni we shi sheƙƙo kisshimmo, ƙam nii shomboni ii ti shiƙƙii ta ƙero piɗi ta wattu ipanii ti pɨdi ƙo.